المكان الي يعني جنت متوقعته يطلع حلو هو مصيف كلي شيرانه حيل حلو وهناك فندق حجزنا يعني اني شفته بالتصوير بس من رحت احساس كلش غير شكل خاصة الصبح البلكونة مالفندق كدامها المصيف والناس رايحة جاية والاجواء هناك يعني هي هناك البرودة يعني احنا رحنا بالصيف البرودة كانت زينة ما استحرينا